Suurõq panniq ommaq väega hääq näütüses pannkuukõ praat'misõs. Näide pääl saa tetäq nii väikeisi ku suuri. A säändseq wokipanniq, minka veereq ommaq ülespoolõ, naaq ommaq, nigu nimi ütles, woki tegemises väega hääq.